Este ja kutu nama yua chii jaa ntutootu sa’amayo kuu este te nama yuchi yua chii este suni chentaiiyo sa’amayo te nakachayo jii te yachi ntoo te stee yaa chii como jaa mani kaasatiunyo este tiun nuu kajayo nu tequiu kaaja’ayo náum ti’i tiun jaa ya a te kakuchaaga samayo te nuu chindaiya jii nama yuchi yua chii vaa ñaa too te tauna nama na nani looe yua chiiyo síkí te este yachi ñaa nakochayo samayo te nama yua chii jatiunyo ntundoo na nani kuuchillo jii este nama lope yua suni kuchillo jii chii nama este ja ja’a jaatu tau xiko na nani vixi yua chii tuu chii este suni dañuu yua a chiyo jena’ayo te tuu iooyo jaa kaja tiun nama vixiun pero casi mayoría kua’ayo jena’ayo jaa tuu kajatiunyo nama yua chii mani nama este yuchi nama lope nama yua kajatiunyo jena’ayo te kajatiunyo chii te kantuntoo nuu sa’a in ti’li nanii jauu ini ve’eyo chii este <hesitation> yootu na sua ñu’u kuutu ve’eyo te naa kachautuyo inn tau kuu ini ve’eyo nuu ja’ayo tiunyò nuu ja’ayo este inti’i kuiti yua jatiuntuyo nama yua jinoyo